اكتر الموضوعات اللي باحب نتكلم عنها او باكون مبسوطة وفرحانة خالص لما نتكلم عنها هي النجاح. دايما انحب نعمل الحاجة اللي تخليني ناجحي، سواء في الدراسة او في الشغل او في البيت أو حتة أكلة بسيطة خالص ما ننجح فيها بابقى مبسوطة. حتى لما نتكلم عن نجاحي او نجاح غيري المكان بيبقى مليان بالطاقة الايجابيي، الانسان بيبقى مبسوط وبينقل السعادة للي حواليه. النجاح هو اكتر الحاجات اللي اتخلي الناس فرحانة سواء لنفسهي او لغيرهي، بتحب ان يكون مثلا عيالهم زيهم مبسوطين وبيسعوا لدي، فالانسان بيسعى حتى للنجاح. حتى وهو قاعد مكانه.